איך וואלט ענדערש געוואלט זיין צו קאלט, וועגן פאר צו הייס קען מען גארנישט טוהן, מ'קען זיך נישט <hesitation> ס'איז נישט דא א וועג צו זיך מאכן קאלטער, אבער אויב מען איז נאר צו קאלט דענטסמאל קען מען זיך אנטוהן לייערס, <hesitation> און אויך בכלל בין איך אייביג מער א הייסער מענטש סו, איך וואלט געוואלט זיי- זיין ענדערשער מער קאלט